Ekotunten oso munwi owey do tenu oso mina owey oyinutenu ebido okunu umesen ubedenen okunu ubedenen makpey okunu ubedenemayo innivondioma uyan edown ivikporkperiken onanyaneweiy oso nekweken oso oso unintelligent oso opuvriwote inwiuder asu emanwo otambanu uginese okru <hesitation> idiante irurimo wo nu ufanyiro amonde treoble mu ubuawey emon okunuvresen iyo ukpenete eniwo igrigenonauniso inunadia abomuray woni ufamwo adite ababine mubo owiovuka manyo ka adite iyonu onyameweyso okwnany nu udertreyo minwibovioma boko osmomo ukrutuwole udatagidivnirm nu innoyo ekrudia mormo inumnu ufaniya krudia okuniurobrayo onamyomeuey oso okwruru oveyenlewon eguwo okunu ibobonen okon nu omoniyo onu ugo nu ugomu nolio oyin ejiyo oyin edao utanute ngala nute ebangio uyite iwatunyite ino ekru monde osnomoneni oyite ubori ubovuyo ma bawka ekrute ewuranwote evoride ivomdioma evadite onu odisom anwum akrudite okunu atagidimuvary imo otume inainolema inaiuolema iyo iyinuinun iyam ivomdioma kikari mikieowey onu udertreyo ovivinu okrabo mo oliomose ivomemi inwiokimu meduko auriye nu motalul aniwim okunu awiye owimayo imigberayo onanyeneweyso mokwo onanyanewey mokunyeke egu woka ukru mu nyama Ovivi okunu awiye manyi uwol ndo uvon ikpom uvon inwiko uvay dianway oso oyawnu ivomdioma okwon uda vadiamuvay ingegesi baw egina enyanu ikurein abo kunu edi inma ado wo imisenio nu oso okwon mudiaka invon ivomdioma ivomdioma inumikel nu iyo imo den kuru ivomdioma vivi nu okrabo boke omin owey nu iyimoni onu osom tutno kumu no mujamuvon vaywo oyin ikpe kpemka munyonwa ino somfiekinen iyo ikulo kunu no mu taja boibola ewey vivi meduko nu mu hramu inway uboibola jar mujilo ejatuto ira ehratu inusimfien okum awiye owite nu muwol rerehine mutagbey bene nu ederehinewo enubiewo enatuno enubiewo enatuno enubiewo enatuno vay oblele ovu enubanwo meremu uswey ovu inimui somtul iyo okunu awiye owite ma- a nu isimitap nene imo ovivi numan okunu isi puene taka eru edinkoma bedigrom odukomani isi puene kpey evondoyi evakkwete idier kpeido onuohona in okunu isi pueneteka owey mowa ndo owey osmu otamu banu meji oweyo kpey ndo minwi oguneni minwi nwikioneni nwidierna eniaboka onany oso osumu pueni mokieni aswey momene okunu wnimenyani vomdioma ma- a awiye metatul odisom metatul anwun enievon ivomdioma nu ivom ovu ekru vemedra.

Iyoku inwiko iyaw nuevunu awiye nowina idioma abo okuva dien omo enyanemevunu okunu awiye ohio mina ikureny abo ndo oku va tam banu odesin omo emese meshiovu eja meshiovu abomubo inwiko ndo me nu oso ogenmediomom mimo mu ode inwikoyo awiye owite agbey nu ubene mewola mererehme iyini vomdioma ikmen kru ovivi bo ohona mina ementidier mamo enuadian igbo igbo dier nu igbo vi anh isirehine kpe mesinese ndo womdioma mendo iyin mamu awiye owite oyina suka aduafin inay neka mijam inesa asuobinka merere banu ivom ekany ohomo duko manu enh minynawkio nuoyi mano memidian ogbonna oyinme okunohine mekurehne unwwm ka omo mivon emafun ivom nu ofun warrni rere mubani vomekeyn mivonu ema miva gbeymibene nu eweyvivi vanu divehinene eweyvivi ndo baw eyonu enyam ikpoki mamon baw ewey onu edian igbo ndo ohomi ekotumano ho egugunshre abokubaw uneni nu ivomkpone abon ubo oso egugunshre ka onokeni utomokunu ubiaswey odukoni mefunese adume megan iguyonu ofun banuba nivomkpo me banuba nu ubonyokeme oyomu ubo onyamerey oso moya mamu onyane ewey oso aboyo ohonue ekotumanoho ivomdioma udetre nu awy.